sextíu almennir borgarar hafa látist í átökum í norðurhluta Sýrlands frá því innrás Tyrkja hófst fyrrverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna segir ákvörðun Trumps um að draga herlið sitt burt hörmulega barnshafandi kona segist hafa fallið á milli í fæðingarorlofskerfinu því hún fór í starfsnám erlendis það veltur á því hvenær barnið fæðist hvort hún á rétt á fæðingarstyrk þrjú stærstu kókaínmál Íslandssögunnar hafa öll komið upp á þessu ári lögregla og tollayfirvöld hafa stöðvað sjö stórfelld kókaínsmygl á árinu fækkun ferðamanna til Íslands hefur engin áhrif á áform um fyrsta fimm stjörnu hótelið á Íslandi segir einn

í verkefninu hótelið kostar um tuttugu milljarða króna og verður opnað á næsta ári formaður

skíðaráðs Reykjavíkur segir vonbrigði að framkvæmdir við skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins tefjist eitt og hálft ár er síðan samkomulag um uppbyggingu

sextíu almennir borgarar hafa fallið í átökum í norðurhluta Sýrlands eftir að Tyrkir réðust þar inn á miðvikudag Bandaríkjamenn tilkynntu í dag að þeir ætli að flytja um þúsund hermenn eins fljótt og auðið er tuttugu og sex almennir borgarar hið minnsta féllu í átökum í norðurhluta Sýrlands í dag talið er að um sextíu

almennir borgarar hafi farist síðan innrás Tyrkja hófst á miðvikudag Kúrdar ráða þar ríkjum en Tyrkir vilja gera það að griðasvæði fyrir sýrlenska flóttamenn sem nú eru í Tyrklandi talið er að rúmlega hundrað hermenn sýrlenska

Kúrdum hafi fallið utanríkisráðherra Bandaríkjanna að um þúsund bandarískir hermenn verði fluttir frá norðurhluta Sýrlands sem fyrst

rúmlega hundrað og þrjátíu þúsund almennir borgarar hafa neyðst til að flýja heimili sín en Sameinuðu þjóðirnar gera ráð fyrir því að fjögur hundruð þúsund manns neyðist til að leggja á flótta Angela Merkel kanslari Þýskalands hvatti forseta Tyrklands í dag til að láta þegar af hernaðinum ríkisstjórn Frakklands segir innrásina beina ógn við öryggi Evrópu

fyrrverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna gagnrýnir Donald Trump Bandaríkjaforseta harðlega fyrir að hafa dregið herlið sitt frá landamærum Tyrklands og Sýrlands hann segir að rannsókn á meintum þrýstingi Trumps á stjórnvöld í Úkraínu sé fullkomlega lögmæt forseta Úkraínu

Bandaríkjanna sem var í stjórn gasfyrirtækis í Úkraínu gæti orðið frambjóðandi demókrata í forsetakosningunum á næsta ári og er rannsókn hafin á því hvort Trump hafi með þessu verið að reyna að fá yfirvöld í Úkraínu til að hafa áhrif á kosningarnar Trump á nú yfir höfði sér ákæru fyrir

fyrrverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna og kom hingað til lands í gær til þess að ávarpa Arctic Circle þingið en Trump er í ólgusjó á fleiri vígstöðvum harðir bardagar hafa staðið yfir á milli Tyrkja og Kúrda á landamærum Tyrklands og Sýrlands Trump dró herlið Bandaríkjanna til baka í vikunni en Kúrdar óskuðu í gær eftir aðstoð og sögðu það

Bandaríkjanna að koma þeim til aðstoðar

umferðarslysi sem varð á sunnanverðu Snæfellsnesi í hádeginu í gær

gær ökumaður missti stjórn á bílnum með þeim afleiðingum að hann fór út af veginum fór nokkrar veltur og endaði á hliðinni fimm voru í bílnum en ekki hafa fengist upplýsingar um líðan hinna sem lentu í slysinu ung kona sem gengur með sitt fyrst barn fær að óbreyttu ekki fæðingarstyrk námsmanna því hún fór í sex mánaða starfsnám erlendis hún segir að með því hafi hún dottið á milli skips og

bryggju í fæðingarorlofskerfinu Álfrún Pálmadóttir fór í starfsnám til Berlínar um áramót og komst svo að því í sumar að hún væri ólétt það runnu svo á hana tvær

þegar hún fór að kanna rétt sinn til fæðingarstyrks ég fékk

meira og meira á tilfinninguna að ég væri sama hversu mikið ég spurði og hversu nákvæmar spurningar

sem ég veitti þá fannst mér ég aldrei fá fullnægjandi svör í svörum frá Fæðingarorlofssjóði við fyrirspurnum hennar um hvaða rétt hún ætti segir að samkvæmt reglum um fæðingarstyrk

vera í fullu námi í viðurkenndri menntastofnun innan hins almenna menntakerfis á Íslandi í sex mánuði á síðustu tólf mánuðum fyrir fæðingu barns lenda utan kerfis sé námið ekki metið til eininga á Álfrún ekki rétt á styrk í ljósi þess að hún var ekki heldur að vinna sem launþegi á þessu tímabili rétt á fæðingarorlofi það er bara fullkomlega mín upplifun núna

ekki hægt að meta hvar hvar ég lendi og

hægt að veita mér neitt fyrir þannig maður lendir fullkomlega á milli milli hluta þótt Álfrún hafi verið í sex mánuði í Berlín hefur hún alla tíð unnið á Íslandi kærasti Álfrúnar er myndlistarmaður og flutti með henni út til Berlínar þau eiga því líklegast hvorugt rétt á styrk eða orlofi þetta eru ekki þetta eru peningar til

barnið mitt geti alist upp fyrstu ár ævi sinnar í öruggu umhverfi Álfrún greip til þess örþrifaráðs að skrá sig aftur í nám við Háskóla Íslands og munar tveimur vikum frá settum degi og sex mánaða tímamarki fæðingarstyrks þau svör berast frá Fæðingarorlofssjóði að nú þurfi hún bara að bíða og sjá hvenær barnið fæðist hvort hún eigi rétt á styrk eða ekki

höfnun þetta setur rosa mikið strik í reikninginn og það

já það er svolítið erfitt að fá svörin um það að

geta ekki treyst á að það muni virka en maður eigi að bíða og sjá af því þau geta ekki gefið nein svör fjölskyldan hefur vakið athygli þingmanna og félagsmálaráðherra

á málinu Fæðingarorlofssjóður tjáir sig ekki um málið að svo stöddu þar sem ekki hafi verið tekin formleg ákvörðun í máli

tæplega fjögur hundruð störf verða til þegar fyrsta fimm stjörnu hótelið á Íslandi verður opnað á næsta ári einn í verkefninu segist aldrei hafa treyst á ferðamannabólu sem byggðist meðal við hlið Hörpu hafa um nokkurt skeið staðið yfir framkvæmdir við fyrsta fimm stjörnu hótelið á Íslandi Reykjavík Edition sem verður rekið af Marriott

töluverðar tafir hafa orðið á framkvæmdum upphaflega stóð til að hótelið yrði opnað á þessu ári en nú er stefnt að því að opna það á því næsta

einn í verkefninu upphaflega var gert ráð fyrir að kostnaður við hótelið yrði sextán milljarðar króna en segir að hann verði nær tuttugu milljörðum

nokkurra einstaklinga

engin smásmíði alls verður það um sautján þúsund fermetrar

verða tvö hundruð fimmtíu og þrjú segir að þrjú til fjögur hundruð manns muni vinna á hótelinu ráðningarferli sé að hefjast og hann vonist til þess að sem flestir Íslendingar komi til starfa aðspurður segist hann ekki hafa áhyggjur af því að

fóru fram í Póllandi í dag og er búist við að verði opinberar hvað úr hverju við skiptum nú yfir til Varsjár Ólöf Ragnarsdóttir fréttamaður er á kosningavöku hjá vinstra bandalaginu Ólöf eru línurnar farnar að skýrast já fyrstu

eiga eftir að skila

við slógust í för með tveimur konum sem voru á leið á kjörstað um hádegisbil í dag það er augljóst að báðar vilja þær sjá breytingar þá lá leiðin á kjörstað þótt að þar hafi kannski ekki verið mjög langar raðir á íslenskan mælikvarða höfðu þær Ewa og Renata orð á því að þær hafi ekki séð svo erilsamt þar í fyrri kosningum rúmar þrjátíu milljónir eru á kjörskrá í Póllandi en rétt um helmingur þeirra skilaði sér á kjörstað í síðustu þingkosningum þeir kjósendur sem fréttastofa ræddi við voru á einu máli um mikilvægi þessara kosninga en það voru skiptar skoðanir um niðurstöðurnar

kókaín en nokkru sinni flæðir nú til Íslands í áður óþekktu magni þrjú stærstu

Íslandssögunnar hafa komið upp á

þótt risastórar sendingar hafi verið teknar hækkar verð ekkert sem bendir til þess að framboðið sé enn nægt stærstu

Íslands voru framan af mæld í hundruðum gramma árin nítján hundruð áttatíu og átta og níutíu og þrjú komu upp tvö mál sem bæði hlutu viðurnefnið Stóra

það fyrra snerist um smygl á tæpu kílói af kókaíni og það seinna rétt rúmu kílói og þessi mettala átti bara eftir að mjakast upp á við næstu ár stærstu fíkniefnamálin níu og húsbíll sem kom með Norrænu með níutíu kílóum af dópi tvö þúsund og fimmtán sameiginlegt að í þeim var lítið eða ekkert kókaín það komu eitt eða tvö kíló af kókaíni hér þrjú þar og tvö þúsund og sjö var þrjú komma átta kílóum smyglað til landsins í sendibíl frá Cuxhaven í Þýskalandi það var nýtt met í desember tvö þúsund og sautján kom svo íslenskur maður með fjóra komma sjö kíló af kókaíni hingað frá Barcelona þessi ákæra var gefin út á hendur honum í apríl og þetta var stærsta

Íslandssögunnar þar til í maí á þessu ári hafa komið upp sjö mál þar sem hálfu kílói eða meira af kókaíni er smyglað til landsins en það er

til að smyglið sé skilgreint sem stórfellt fyrsta málið er jafnframt það langstærsta í Íslandssögunni tveir ungir Íslendingar

komu frá Frankfurt síðdegis tólfta maí með rúm sextán kíló falin í tveimur ferðatöskum þeir hafa síðan verið ákærðir ásamt þriðja manni fyrsta ágúst komu Þjóðverji og Rúmeni á miðjum aldri til landsins með Norrænu með rúm fjörutíu kíló af fíkniefnum falin í fólksbíl af þeim voru rétt um fimm kíló kókaín aðfaranótt fjórða ágúst kom ítalskur karlmaður á miðjum aldri í Leifsstöð frá Madrid með átta hundruð grömm af kókaíni

á tæpum tveimur vikum frá í lok ágúst komu málin svo á færibandi að kvöldi tuttugasta og níunda ágúst komu tvær hollenskar konur um fimmtugt frá Brussel með samtals rúmt kíló innvortis aðfaranótt fyrsta september kom

letti frá Madrid með um sex hundruð og sjötíu grömm innvortis og að kvöldi fimmta september var tuttugu og sjö ára Íslendingur stöðvaður með rúmt kíló falið í ferðatöskunni

sinni við komuna frá Barcelona næststærsta málið kom svo upp síðdegis ellefta september þegar tveir menn nítján og þrjátíu ára voru

vegna rannsóknarhagsmuna fæst þjóðerni þeirra ekki gefið upp þrjú þessara mála í ár raða sér beint á toppinn yfir stærstu

þar að auki er þetta allt miklu sterkara kókaín en áður hefur þekkst og allt er þetta rakið til íslenskra glæpamanna í Suður Ameríku flest könnumst við að ganga þennan gang út úr

en það er einmitt hér sem mörg af þessum málum koma fyrst upp að minnsta kosti hvað íslensk yfirvöld snertir oft þarf að tæma tösku og gegnumlýsa hana svo af því að þá er að koma í ljós falskur botn undir sem kemur ekki almennilega í ljós fyrr en við erum búinn að tæma úr henni en hvað kemur upp um vita yfirvöld af þeim fyrir fram en Guðrún Sólveig segir reynda tollverði líka flinka að koma auga á merkin það getur verið alls konar það getur líkamstjáning það getur verið allt frá ferðalaginu sjálfu það getur verið samtal hér á bak við sem kemur

við ferðalagið sjálft og annað sumir játa allt samstundis

upp um þá kemst og er jafnvel létt en svo erum við með aðila sem eru mun meira þjálfaðir eru með sögurnar á hreinu búnir að stilla saman ástæðu fyrir öllu ferðalaginu og þá tekur þetta alltaf aðeins lengri tíma þetta sé sérstaklega algengt með

sem smygla mikið innvortis þegar fólk er gripið með fíkniefni innvortis þá er það látið bíða í þessum klefa hér undir stöðugu eftirliti

alveg þangað til það skilar efnunum af sér í þetta klósett og sú bið hefur tekið allt upp undir þrjár vikur þarna erum við að sjá bæði troðið og gleypt ef svo má segja sorglega mikið um þetta meltingarvegurinn er troðfullur af pakkningum þetta eru hundrað plús pakkningar eitt kíló

jafnvel sést þetta ekkert utan á fólki líður því ekkert illa jú jú auðvitað líður fólki illa en það nær samt ótrúlega oft að bera sig vel hérna í gegn flest sé þetta á yfirborðinu venjulegt fólk sem eigi það fyrst og fremst sameiginlegt að vera komið út í horn þetta geta verið fíkniefnaskuldir þetta getur verið fólk í lyfjameðferðum sem eru dýrar kókaín er dýrt fíkniefni kostar um fimmtán

þúsund krónur grammið og verðið hefur ef eitthvað er í frárennslisvatni hafa fjórfaldast á tveimur árum en hvað skýrir þessi stóru mál sem sprengja alla skala við gætum kannski byrjað á að tengja þetta við góðærið í landinu en við vitum að eftirspurnin er mikil annars væri ekki allt þetta mikla magn í gangi við vitum líka að er ekki búið að vera að hækka þrátt fyrir allar þessar haldlagningar þannig að það segir okkur líka að það er nóg til á markaðnum tuttugu og sex fórust í fellibylnum

sem skall á Japan í gærkvöld tuttugu og sjö þúsund hermenn hafa sinnt björgunarstarfi síðasta sólarhring fellibylurinn náði hámarki um klukkan tíu í gærkvöld

að staðartíma en hann gekk á land suður af höfuðborginni Tókýó tuttugu og sex fórust átján er enn saknað og hundrað sjötíu og fimm slösuðust ár hafa flætt yfir bakka sína og aurskriður fallið vegna mikilla rigninga vindhraði náði rúmum sextíu metrum á sekúndu þegar mest var og í bænum mældist úrkoman einn metri á tveimur sólarhringum um tuttugu og sjö þúsund hermenn hafa sinnt björgunarstörfum síðan fellibylurinn skall á ástandið er sérstaklega slæmt í borginni

þar hefur fólki verið bjargað af húsþökum um borð í þyrlur á annað hundrað þúsund heimila eru enn án rafmagns og skemmdir eru víða miklar til að mynda í fellibylurinn er nú komin frá landi og lestar og flugsamgöngur eru víðast hvar að komast í rétt horf þá hafa Japanar snúið til síns heima í dag en

yfirvöld ráðlögðu um sjö milljónum að yfirgefa heimili sín tafir á uppbyggingu skíðasvæða á höfuðborgarsvæðinu eru vonbrigði að mati formanns skíðaráðs Reykjavíkur umhverfismat á framkvæmdinni er nauðsynlegt að mati Veitna vegna

það er um eitt og hálft ár síðan Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu skrifuðu undir samkomulag um bætta

til ársins tvö þúsund tuttugu og fjögur á að verja til þess þremur komma sex milljörðum króna samkvæmt áætlunum átti

að byggja hér upp sem átti að vera tilbúin fyrir þennan vetur og einnig átti að vera búið að hefja undirbúning að vinnu við að setja upp nýja stólalyftu á

hvorugt er farið af stað ennþá og það veldur okkur smá vonbrigðum

að endurnýja lyftu í Skálafelli veitur kærðu niðurstöðu Skipulagsstofnunar um að framkvæmdin þyrfti ekki að fara í umhverfismat upplýsingafulltrúi segir að aðaláhyggjuefni Veitna sé aukin umferð um Bláfjallaveg sem sé á vatnsverndarsvæði veitur telja að Vegagerðin þurfi að bæta veginn samhliða uppbyggingu á skíðasvæðinu í Bláfjöllum og draga þannig úr líkum á mengun

er ekki undir þessum sjónarmiðum sem snúa að þessum skipulagsmálum og við hefðum viljað sjá uppbyggingu hefjast þar strax

sveitarfélaganna mætir á aðalfund skíðaráðs á morgun til að ræða tafirnar Ingi segir skíðafólk hafi lengi beðið eftir bættri aðstöðu á höfuðborgarsvæðinu það hefur litlu viðhaldi veirð sinnt og svæðin hafa minnkað ár frá ári vonandi verður það þannig að með nýjum búnaði verður verður öryggi áfram sett á oddinn en við höfum haft áhyggjur af sumum

sem hefur verið í notkun hérna undanfarin ár friðlýsing er mikilvæg til að vernda viðkvæma náttúru segir forseti bæjarstjórnar á Fljótsdalshéraði ekki þurfi að óttast að friðlýsing hindri skynsamlega uppbyggingu og nýtingu á svæðinu stórurð undir Dyrfjöllum er einn fallegasti staður á Austurlandi og er nú unnið að friðlýsingu hennar sem einnig nær yfir

oddviti Borgarfjarðarhrepps lýsti efasemdum um friðlýsingar í fréttum RÚV og mátti skilja sem svo að það snerti stórurð og

innan Borgarfjarðarhrepps sem ná til svonefndra

tilheyra þremur jörðum á Fljótsdalshéraði

til að friðlýsingin nái til þeirra bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs sér kosti við að svæðið

fari í gegnum slíkt ferli það er fyrst og fremst spurning um stýringu og að bregðast við ágangi á svæðinu þarna er að finna mjög eftirsótta ferðamannastaði sem að við búumst við að verði bara vinsælli eftir því sem tíminn líður og það er mjög mikilvægt að hafa tól og tæki til að geta stýrt umferð sem fer um mjög viðkvæmt land

felur ekki bara í sér takmarkanir heldur skilgreinir ramma um nýtingu og skapar tækifæri til uppbyggingar slíkt kemur fram í skilmálum

og aðrir sem eiga hagsmuna að gæta fá að taka þátt í að móta þá

það er auðvitað í ferli núna að móta þessa skilmála allt sem þarna verður gert er til þess að vernda

náttúru það er algjörlega ástæðulaust að setja takmarkanir á sem ekki ná þeim markmiðum að vernda náttúruna að landið til landbúnaðar eða nokkuð slíkt framleiðsla á úr íslenskum við gæti orðið raunhæfur möguleiki í náinni framtíð fyrstu voru burðarþolsprófaðir á dögunum og þar kom

Íslands og skógræktin hafa undanfarna mánuði gert tilraunir með framleiðslu á

erum að nota timbur úr íslensku skógunum í eitt og annað skrautmuni innréttingar og annað slíkt en við höfum ekki verið að nota það í

lang sterkust fram til þessa hefur allt það sem framleitt er á Íslandi verið búið til úr innfluttum við en nú gæti orðið breyting þar á ég er búinn að bíða eftir þessu og loksins er þetta að takast nánar verður fjallað um þetta í Landanum í kvöld og þá að veðri en á morgun er útlit fyrir

á sunnan og vestanverðu landinu og rigningu víða

en bjartviðri og heldur hægari vind norðan og austantil svalt í veðri í fyrramálið og sums staðar frost á láglendi en mildara við suður og vesturströndina Elín Björk Jónasdóttir fer með veðurfregnir að loknum þessum fréttatíma og skulum við sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum

í íþróttum á sunnudegi heyrum við hljóðið úr herbúðum íslenska karlalandsliðsins í fótbolta sem mætir Andorra í mikilvægum leik á Laugardalsvelli annað kvöld við reynum að komast að því hvers vegna

jafn góð í fimleikum og raun ber vitni og er lægð

íslenskum frjálsíþróttum

Tyrkja gæti dregið dilk á eftir sér og glaður sextíu almennir borgarar hafa látist í átökum í norðurhluta Sýrlands frá því innrás Tyrkja hófst fyrrverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna segir ákvörðun Trumps um að draga herlið sitt burt hörmulega barnshafandi kona segist hafa fallið á milli í fæðingarorlofskerfinu því hún fór í starfsnám erlendis það veltur á því

hvenær barnið fæðist hvort hún á rétt á fæðingarstyrk þrjú stærstu kókaínmál Íslandssögunnar hafa öll komið upp á þessu ári lögregla og tollayfirvöld hafa stöðvað sjö stórfelld kókaínsmygl á árinu fækkun ferðamanna til Íslands hefur engin áhrif á áform um fyrsta fimm stjörnu hótelið á Íslandi segir einn

í verkefninu hótelið kostar um tuttugu milljarða króna og verður opnað á næsta ári formaður skíðaráðs Reykjavíkur segir vonbrigði að framkvæmdir við uppbyggingu skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins tefjist eitt og hálft ár er síðan samkomulag um uppbyggingu var undirritað þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og RÚV punktur is er uppfærður allan sólarhringinn við minnum einnig á að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma í RÚV